Ratastooliq ommaq väega tähtsäq as'aq, selle et es'ki kui inemine ei mõistaq kõndiq, sis om tähtsä, et tä saa kävvüq kotussidõh ja nätäq maailma. Ja ma arva, et tuu om üts väega tähtsä asi, et tä saanuq ka nätäq asju.